اطيق احكي عربي انكليزي وافهمم كثيغ مليح بس اكيد العربي احسن من الإنكليزي واطيق افهم تركي هم... واللغة الكردية وعدتعلم اسباني يعني عدعمل مزيج بين اللغات اي هاي اللغات الي اطيق احكي بيها وافهما بس أكيد يعني بالتسلسل عربي وبعدين انكليزي وبعدين تركي وبعدين الكردي والاسباني تقريباً نفس الشي